Bueno nekan tehwan cuando se onmokokowa kanah techonkitzkia n tlatlaxistli o techonkitzkia bueno setzompiliwi, pues achtoh topapawan, tokolwan, pues otechpahtiayah san ika xiwtzitizintih, yehwan ke okimatiaya tlen xiwtzintli pus kichiwa pus tepahtih. Seki okitookayah, pero n casi siempre son kontemowa ompa ompa kaltempan, ompa n wal- walixwa n xiwtzinytli, iwan ompakah yehwan ke tomamantzitziwan okimatiayah tlen xiwtzintli. Neh cuando nikonetl kanah onimoihtikokowaya kihtowa noawelitah xikonkuite se pedazohtzin epazotl iwan xkonkuiti se pedasohtzin xochitl mirtoh, manimitzonposonili san nikon- san ikinon tonpahtis. Tos ihkon noawelitahtzin por okonposoniaya iwan kanah okitlaliliaya manzanilla pus san ika inon osepahtiaya iwan nelli ke pus otechonpahtiaya, nes ke kualli pahtli okatka, sekihtowa pus natural, ompa sekipia sekipia pahtli asta axan ompaka, pero como amo sekimati tlen tlen ika n tepahti pus san se ipan seonmohmoketza sekon sekontzonteki wan nekah sekontlamotla, pero yeh ke pahtzintli ompakah. Sekonpixtok san kanah, san ahachi pues walnesi walpankisa xiwtzintli, pus ompakah, tehwan he sekonpixtok pero amo sekonmatok kox tepahti. Tos este <hesitation> noawelitahtzin pus ihkon onechpahtiaya. Tla keh onechonkitzkiaya n tlatlaxistli, nitzompiliwi, asta totonik onechonkitzkia pues igual ihkon techonpahtia, otechonpahtiaya, yeh okonposoniaya kanah itlah xiwtaintli iwan onechmakaya kanah tesito, ihkon pues nokononi iwan ya ipan- nopan panowa n tlatlaxistli, este kanah flor de tilah, kanah este tesito de naranja, o limonxiwitl pues konposonia iwan nechonmaka, nechonmaka, iwan este tlakeh onechonkitzkih n totonik pues igual nes keh inechontlaliliayah n seki n xiwitl ihkin notlalax totonik, xamo yen yerbasatnah kiliah, pues nikilnamiki san keh okonixkaya ipan komal, tepitzin keh kontotonia konixka, iwan ika n tomatl, tomatl nes keh igual okoixkaya tepitzin okontotoniaya pues este keh konpitzinia iwan nechontlalilia ihkin notlalaxtzin, onechintlaliliaya, nechtlahkoilpia, ika se tzotzol iwan ihkon pa- san ompa okonkawaya kihtowa nopan ma pano totonik, kihtowa ke nechkixtilia n totonik, tos ihkon onechonintlaliliaya, sekin no- no- notzontekon, ipan notzontekon pues nokuakap, este no- noihki onechtlaliliaya seki xiwitl, iwan kihtowa pus inon xiwitl nechkixtilia n totonik, ihkon ayekmo manitzontekontonewi ayekmo ma nechonkitzki n totonik, iwan nekah seki n igual okseki xiwitl okatka nikilnamiktok bueno yeh nikmatok okipaya no awelita se- se botellita ompa konpixtok alcohol kipia kipia xiwitl, inon xiwitl san keh ahwiaktzin, amati tlen xiwitl kan okikowaya noawelitah pues yeh ompa kon kahkawilia n xiwtzintli ihtik n alcohol iwan nekah keh kikixtilia inon xiwtzintli keh keh kualtzin ahwiak, yeh alcohol kikixtilia i- i- iahwiayo, tos ompa sekonpixtok inon alcoholito, tla keh itechokitzkih totonik o kanah se- seontonewi, tech tech techonkokowa totlakuawah, pus ompa techonxawiliah inon alcoholito ika xiwitl, iwan este inon alcoholito, como keh kualtzin totonik, tos techkixtili n tonewilistli, tonewilistli techkixtilia. N okse, okse nekan nekan nikilnamiki okipiaya no awelitah okse pahtli kiliah nekan, vinostítico, inon amati kanin okonkuiaya, nes axan ayekmo kanah nikitta. Inon vinostítico kihtowa pus igual keh para totonik, nikilnamiki otechonxawiliaya ihkin to- totlalax, ipan tokxiwan, tokuapak, toses ke ikinon oseonpahtiaya, ihkon otechpahtiaya noawelita. Amo keh okatka doctor, tehwan kan kan tichantih tocomunidad okatka nes keh clínica pero amo katteh doctores, iwan tla kes se enfermera ompa okatka pues amo tekipanowa nochipa san kanah se ome eyi hora este iwan san kanah ome eyi tonal ich semanah pues tlatlapotok, pero <hesitation> ompa pus san nes keh san tlatzaktok, pues amo keh sekonahsi n doctor o enfermera, san tehwan otimopahtiayah, pero pos axkan okse tlamantli porque axkan a ompa katteh doctores, tla keh clínica tlatlapotok kualkampan ompa sekonahsi doctor kiliah pasante ompa tekipanohtok, pero nes ke pus amo nochipa onkah pahtzintli, o kanah techmakah pahtzintli pus mismo pahtzintli techmakah paracetamol kihtowa para dolor, inon pahtzintli te- techonmakah sekononi iwan nes keh tepitzin topan panowa n tonewilistli kanah se ontonewi, techokitzki n totonik, o ya pues tla keh okachi chikawak seonmokokowa pus ompa techontzopitiah otechonmakah pahtli kihtowa ma- maseonmoinyectaro, techmakah kanah inyecicones pues kihtowah n doctores pus masekoninnotza enfermeras, yehwan ompa inchan, pus yehwan ma techon- matechontzopitikan, inon pahtli okachi chikawak iwan tla keh inyección kihtowa pus okachi rápido seonpahtia porque se se onmopahtis porque pues inon okcahci rápido tekioanowa n pahtli amo keh pastilla. Pero tos ihkon ke sa san se san kualkampan tekipanowa inon doctor, tla keh tiotlakan o yowak pus nelli owih porque amo kanah sekonahsi n doctor, bueno axkan nes nikitta ya kette kanah omen farmacias, pues ompa tlanemakah san tlen pahtli, seki tekipanowan bueno como ompa inchan pues sekoninnotza mas ke tlahkoyowak pues ompa katteh ompa pues ompa inchan ompa kochih mas ke onkochih pero pus seokoninnotza iwan ya techintlatlapoliah, otechonwalnankiliah kihtowah tlen moneki, sekoninmili sabes ke nokonetzin mokokowa, okonkitzkih totonik o algo así, pues ya kihtowah ah bueno ma nimechinmaka se pahtli, iwan ya techinnemakiltiah, pues ya casi yehwan kinemakah de nochi pahtli. Kemanti pues amo onhak pahtli ompa clínica, san techonmakah receta iwan tehwan sekonmokowia n pahtzintli pues sekonkowatin ompa farmacia. Ompa ya pus nochi tlaonkah, seki pues este patiohtzin nelli, pues seki pahtli kiliah nekah, bueno mati xamo <hesitation> okachi kualli pues pahtzintli, pues seki patio- patio, pero okseki pahtzintli kihtowah, yehon kiliah nekan similares, inon similares kihtowa pus okachi amo patioh pero keh okachi amo chikawak toses este kualli igual sekonmokowia pero nes keh okachi yolik tekipanowa, okachi yolik se onpahti. Entonces inon pahtzintli sekonmokowi tla keh sekinpi n tomintzin pues sekonmokowia n pahtli tlen okachi kualli, okachi chikawak iwan nekan seonpahti rapidito, tla keh amo sekonpi niak tomintzin, pues neli ke sekonmokowia tlen similares inon no okse farmacia, okse farmacia ompa kinenemakah inon pahtzintli iwan nekah a veces ompakah se doctor, tos inon doctor pues techmaka este, techinmaka neli, n tlen itooka n consulta, techonconsultaroba, kihtowa a ver, tlen timochiwa, kan titonewi, pus n motta kualli doctor, okachi, okachi san chokoh, pero mota okachi, okachi tlixmati nekah ikan pahtli, iwan pus se- techonin. techoninmaka n pahmeh, bueno n receta, ompa mismo sekonmokowia pahtli tonses consulta amo kanah setlaxtlawa, san sekontlaxtlawa n pahtzintli, yeh ke xamo ompa ontekipanowa n doctor, sa ompa mismo koninpanolti n nekan inpacientes makonmokowikah n pahtzintli. Pos ihkon, ihkon axkan okachi pues amo owih, san kanah ompa n tocomunidad sekonmokowi pahtzintli, seonyaqi clínica o farmacia, pues ompa kateh enfermeras o doctores. Pero nekan tla keh ya ikan o- omokokoh okachi chikawak, omokokohtok pues okachi chikawak, inon keh pues sekonwika asta hospital, pero pues kanah kemanti pues amo sekonpi keh ken sekonwikas, pues seonyawi ompa ayuntamiento seonmotlanewia n ambulancia iwan ompa pues techonwika okachi wehpa para hospital. Ompa tochan pues okatka antes san yen nekah hospital tlen weyi, pero pues axkan nokatteh, onkatteh okachi hospitales noihki nekah okachi o- okinchihkeh okachi seki hospitales wehweyin, pues n tla amo pues asta rio blanco ompa hspital civil, ompaka se hospital pues casi siempre ompa okinpahtiayah, hospital civil de río blanco. Okseki pues este kinwikah zongolika, ompa ompa amoweyi n hozpital, pero ompa katteh doctores ompa tekipanowah, pus kemanti tentok n hospital techon- techonnawatiah maseonmochoa pues sewehkawa, seki pues la verdad ompa san pues okachi tlahyowiah, okachi tlahyowiah iwan nekan amo, pues keh amokoninmittokeh, tehwan pues la verdad seonmo- seonmomahtia, seonmotekipachohtok porque amo sekimati keh tlen mochoiwas to- tofamiliar, tos seki mejor kiwikah sa san melahka kiwikah san san konkawatiwih ompa hospital rio blanco n ambulancias wan yehwan ke pus walmokuepah, pero tehwan ompa seonmokawa hospital de río blanco, ompa katteh okachi doctores, weyi hospital, iwan ompa pues ya koninmittokeh, san nimantzin koninpanoltiah ich n urgencias, ya doctores pus koninmittah keh tlen keh tlen ik mokokowah kox kiwikas operación, kox keh san ika pahtli, o pus ompa konkixtiliah n estudios, ompa ya koninmittah pacientes keh tlen ij mokokowah, seki pues ompa ompa wehkawah kanah se semana, kanah ome semanah, pues ya konin- konin- koninkixtiah, iwan tla key yayokoninkixtihken, pues tehwan oksemi sekonintlapowi n ompa n ayuntamiento matechonkuiki ika n ambulancia, tos techonkuikiwih, inon ke pus kualli porque esteo onkah ambulancia, antes pues amo okualtik ihkon osekichiwaski, pues la verdad pues tokniwan omomikiliayah itech ohtli porque san kinmamahtiwih, kinmamah, ika cobija, ika kuawitl, pus kinkimilowah tokniwah, iwan kanah ipan nekah caballo, o pus ihkon kimamahtiwih, kiwikah, pus <hesitation> ome o noso nawin, tlakeh etiktzin tokompalero pos nawintin ki- ki- kimamahtiwih, iwan kiwikah, pero pos xikitakan pues ken nehnemih wehka, la verdad es ke amo kixikowah, amo okixikowayah tokniwan, pus seki omomikiliayah, iwan nekah pues otlahyowiayah, otlahyowiayah, seki kanah pues este siwameh amo kualti kinpiah inkonetzitziwan, pues ihkon okinwikayah, seki ohtli nesi, seki ohtli ompa oneskeh n konemeh, seguramente, okseki pues asta hospital, pero pus seki maski ompa ohtli oneskeh, okseki pus pobrecitos ompa omomikilihkeh, asta inmamantzitziwan, nanameh pues omomikiliayah iwan inkonetzitziwan, porque amookixikowayah asta kana- asta hospital ma ahsitih pues amo kixikoskeh, amo okixikohkeh, pero pus axan como ya onkah carretera, ya katteh ambulancias, pues ihkon nekah, pus san techonwikah, iwan maski wehkatzin pero pues todavía se- seonahsi pues, seonahsi iwan techon- techonpahtiah n ompa tlapahtihkeh.